Launiji purple e nanda e launiji kolte jannde ɓiɓɓe am, kondeye Asawe min lotanta be kolte maɓɓe. Yandego mi wala ɗon, daki yande altine waɗi nden un siftoroy un lotanayɓe kolte maɓɓe. Non ni yandere nden ɓe njahayi janngirde nden.